Komi watta jahaangal min tan, <noise> ndiggammi wadda jahaangal e soobiraaɓe am, ngam to mi waɗi jahaangal e soobiraaɓe am, mi torrataako, mi nantaa kumpa kumpa himɓe, mi yahataa torra yahdu ndu. Nde mboo to kuuje feere heɓiiyam, emi woodi balloowo, emi woodi nannganayɗo am, ndeen mboo to ceede am timmi, emi woodi kokkayɗo am, emi woodi mballayɗo am.